Ca tʉwan unetʉgay u ca ni tzʉshiway tʉgay u ca ni jatʉn ca ni mama e jipsʉ ʉsucpa, shidʉyshucpa hʉywin hʉy cuidachʉcsucpa y tʉwan mechpa tiʉ modo ni ni ni yag curachʉcpa <hesitation> tʉwan mechjaypa timodo para capʉtʉgay hʉy ney sentichʉcsucpaam mejor tʉwan tzʉcjaypa tʉwan tʉwan pujaypa nete cay cay cay tejʉ cay ucpapʉ ca wacu tʉwan pʉjaypa nete ca este caaa para hʉy ucpapʉ para hʉy ucsucpapʉ ca'sa tʉwan tʉwan mechpa hʉy forma de timodo ni yag ni yag este wʉjʉ ajpa ca tʉwan ca tʉwan jatʉŋ, ca tʉwan mama, ca tʉwan tzʉshi tʉgay te tʉwan tʉwan jʉjchʉcjaypa y como teji nete ya remdiu tʉwan nʉmjaypa remediu Entonces vaporu, jarabe, pe ya cap tʉwan hʉy nʉmjayshucpa ya cay ca doctor tʉgais y tʉwan ya se que shin yagugpa u ni yag pizpa ca doctor'is tʉwan ni nʉmjaypa timodo tʉwan tzʉcpa y yʉji tʉwan tʉwan jʉjchʉcpa jenjibre. canela, sunaca y chinu nʉʉ cuando tesa ca e shidʉsucpa y tesa hʉy hʉy wʉjʉ tzʉcsucpa tey este te caqscuy hʉy jʉb y ca'sa tʉwan tʉwan jʉjchʉcjaypa cay medicina tʉgay y ca'sa tʉwan nʉcsajpa cuando teji jipsʉ te te tzajin cuy hʉy hay tʉwan pʉjaypa tey cʉpakjʉ payu jeŋ tʉwan tʉwan watjaypa porque cap ca hay wayay entʉ cuando jipsʉ asucpa ca wayaypʉ hʉy tʉjʉpa yʉ ni yʉ ni cuerpu'is y ca'sa tʉwan jʉjchʉcpa para que ca'sa tʉwan yag gracia minpa ca tʉwan malu ya sea jatʉŋ, mam, tzʉshi way tʉgay